Yani bu muna khin cani Ghinshin bu can, gma Ghinshin taba bu U’mma ɗin yani bu a ndaka U’mmau taɓa-taɓa bu U’mma ɗin ghi wu ndakhiyam ko wa khin ghi ɗin ko yuuwi cini ya ɗa caɗi ɓushiwi, Ghinshin ba bu caratai, ghan kwa Ghinshinu, zamanin tanu bu ma ɗahyi, waghi tsagu ma ba yaba kama ɗin ca dukiyu ti wiwa khin cici ya ndaka khin cici, amma maɗi bushi Ghinshina, Ghinshin ba bu kariyai ɗin yani bu wa khin cani, wa-wa Vyi Lthiƙanwi Ghinshina, wa rawa Ghinshina, Ghinshin ta ʒha wali wi wa khin cici. Wa ku ʒha Ghinshin cimarwi, to wundaka dida gaɗi civun nu buwa civa ɗi rayuwi cinda, amma wa ʒhi Ghinshina, Ghinshin taba bu kara kowini ta sinna taba kara bu-bu-bu kwahyi ghamai, taba kara bu muguntai, taba kara bu kirkina Ghinshin taba bu-u-u-u karghima, taba, tabaʒha ɗigha yani khinmahyun a ndaka para khin mana, tuga awaghima, a sawama, abu-a ndaka andaka ira wi wuyanu ta-ta-ta P’aghima amma wa ɗiva wa-waku, wan kalpuwi, ko kalpu bu ndaka ʒha wan wa P’a yani bu wu ndaka P’au, to muLthu be’e, wu ʒaa, amma wu ghinshin ga taba bu ndaka thiya U’mma ɗingha. Yani bu wa lai, wa khin cani, wa ɗi Ghinshina Ghinashina e, na, na tan Ghinwai, na nan ʒuna na tan shinkafai, to Ghinshin karimuni, to ghinshi ga andaka ʒha ƙinasi dighan ɗin gha yini bu wa khin cani, wuna wu ndaka P’a wi wiyani bu ndaka ɗingha kurɗin koga jani bu wa khin can waɗa puc’a Lthiƙanwi, to makurni be yaba a buwusin hyi ndaka thiya kuʒa yu ɗa ae, wane ae, taba, ta khin Virdina, mai ndaka, to ghaʒhi ba ma mdakhi ƙamasa?. Ara iremu sai C’amaʒa, C’amaʒan a U’mmi Sai ma ndaku, wa ghi P’aya wati usani wati usani, wati uani, Sai wakuʒa Suban yati ʒhiƙawi, ya ʒhiƙawi, koga ma wa kuʒa hyi fari katawakhiwi, ya kuwa ɗani ya kuwa ɗani, ua kuwa wani, ya kuwa ɗi, Ya kuwa ɗiya wa ʒu ba wu ɗiba wi ndaka Varau, to Sai guɗi ya t’ifawi, unei wu miwi, nununi nawi a ghanfi bu banʒane, wu ɓu, wu tsigu ɗana’a wali tu ci ghanLthi wi- wi-wi keahyi ghammai, amma wa ʒhiyi Ghinshin cini ca walai wuɗi ghinsinaau mun muni Sinni bu jana, ghi Layi wa khiya ɗingha jagoranci tanəa, wa karuni, mun gma ɗingha rayuwi tani, ghi layi mun cawi, wa ghana wanba bu ba umma, Wamba bu, wanba bu Sambuni, ɗin ghi wu ndakhi khin mun, ghi ndaka khin wani ndakau, ɗin ghi wu ɗiva kar mun ndakau mun ghi ndakaa.